هنداره هم د دیکور او هم د مخ لیدو لپاره په کورنو کې کارول کېږي. د هندارو هر ډول استعمال په زړه پورې دی حتی په ځینو ښځینه جامو کې د کوچنیو هندارو ټوټې هم په زړه پورې ښکارېږي. هندارې د ښځینه وو د سینګار په مېز، د تشناب په دېوال او د جامو په المارۍ هرو مرو شته وي. هنداره یوه اوړتیا ده.